Izy ka nisy hanigny nay <hesitation> nirokoto tagnaty lapoaly zegny fômba tegna efikasy agnasako lapoaly io ma lo alogno anaty ragno ,tsara izy ragno may amizay malakilaky miala lay raha miraikitry akeo ndraiky lay megnaky mainty amin'azy izy ka fa milogno ragno izy angalagnao savogny atao mamory tsara anasagna izy mangilitra tsara, izy ka mbola tsy afaka amin'igny kosehigna miaraka amin'gna lagnagna zay eka avy eo kobanigny izy madio.